Ee ba wa ndike zham ndi nang a si. kya nyi iri <noise> nga ka ƙanda zaa ko baala ndi ke jim ngur ka vur ki yoro yan ko kuma shawari mbu nga ƙa shawari nga zun kya mee Hausa yen ko, aa kya nyi iri ɓalar ndike jim ngur ka zu ki yoro yan ɓalarang toh da toh yi bote si <noise> yan ɓalarang shwata nga kikim ndang. sarchi ndike nga daki ɓalarang nga ka duma konyi sarchi nang waɗaki makarante, nga waɗa chin <hesitation> chem <hesitation> ka za makarante ndi ke ndi du guma wa, sarchi ndike nga wadaki nga kwarang nga za toh lledang fa in guri anje vughai ko kuma nga nje ndi kobo ba yang bu nga gut ma kari ma kobonje ba yan wunji kuma gwa banga makaranta ndi kya guma yan nga za nga wada llendangan nga ka chingha tang lab ko bo mu? Ko kuma nga ka chigha tan lab ee shirmu ndi ke nga ka shwata ki man varansi, <noise> so nga zham dang dai tan zham gwa banga tu ƙanga tu za toh lendang dai yinike nga konyi yinang nang bari, bu nga za nga ka lab kobo ndi dumbur banga dumburang ka ɗaba tu waɗa, yan bu nga zi toh nga ka zum ƙya guma ndi makarante tang lab makaranta ndi guma ndike dukki ka ƙanda za <hesitation> tertiary institution wato makarante ndike a guma, toh ti ziya za to llendang tana mbu ta za to ka ki llunar dumbur fa dumbur ɓa ka waɗa, yan inike shiki shipa shipa shina makaranta kokuma lab nda makarante ndike ka shwata kiro bu magham wa shi toh gwa lhunar shiri ti hama tana ta dumbur ba to ka kina llunar lhunarang kya ndi dumbur ba ba tana ko nyi to ka yikya lhunar ndi kokuma ki ndike magham vur ki yoro. Tang za toh tang gut kyan nga za yan kobon anje ɓa, na ke gwanji damta rang, tu za toh ta taba nah duk ndike wa taba kobo ha kume makarante nga za aa za gwa ba makaranta nje nga za a makaranta. Yang kayi kikim dang kokuma tun kayi kikimd dang ndi chin sarchi ndike ba mbu a ba a ma gapti makaranta tang na ƙyan nga za toh ledan ma ƙya wanang bu danga chin balar ndi ziki ya ma shinga makaranta don nga na ran ba chin ka dug ki kwan chinya mbu inndike chin njel kiya. <noise> Nga ngasang tu magham tu ki na ƙun njib barang zum zum, mbu nga ba tang nga jim ngura shwata nga, ndi a kobo njim gur wa shwatanga ndi aa zum ndi wan nang tu̱ magham shwatanga tang kus njeb makaranta. Tang nga yan ndi shwatar bu magham ko num a yir ya yanda ndi ke nga shimdan. ko num a mburi ya yanda ndike nga shimdan nga zun dai damtar anje ku zum zum zum ndike <noise> nga gamaki ndi wara sarchi ndike <hesitation> makaranta ammana Kume magham wa shwata nga, nga na ashir parang nga na har barang hang yan tana shawari nang ndike nga datkyan wa shwata nga don lendan nga wada nga yika bu buka chin llumar ndike nga sa ki memu nara yinang mbu magham washi sarchi nang ka ɗa wa so shawari ndike vurki nang ya, wa shwata nga madyi madyi nga na zalale wa rang don hakume <noise> ee nguran aa ta harang to haranga mbu chelebu rab toku to ka ki nga narang. Lalle lalle yinang wa shoga yoro kuma wa shwata ro mbu har dam larji baro yang tana shawari ndike nga dat kingan wa shwatan nga nga na nganah nganah nganah nganah <hesitation> har bu magham bang yang fuda ngur ngaka kori.